एबे तोर किरवा कवणिवा भेल चिहुतिय भेल कस्के बात कर्साइ कहबाही जौत हुनुका फेरी देउनकही यापन दहिया दहिया म ओथिया फत्फटाके हतइकि, पखिय कस्नुक कस्नुक फत्फटाके हतइकि, दहिया डिङाके हतइकी । ओसने सबह देउनकही यापन सँगहतियवन्से किरवा कवणिवा बात कर्लही । एबे तुइ कहबाही तितुलिक बात कर्बाही जौत तितुलिय कसके यापन सँगहतियवन्के सबह बलोसिय याप्न ओरि तानसिय देउनकही त हुन्का तितुलिय यापन डैखानवा सबह पखिया सबह हुनुका फटफटोलही । हसे देउनकही ओकरे सँगहतियवा सबह एसइ नाही । हसे तुइ एबे दोसरी दोसरी फेरी चिहुटियनी सबह बात कर्बाही जौत चिहुटियनिमा कस्नुक एगुणा सिंहआ नहिय हसइ कुनुहु कुनुहु चिहुटियमा । कतउकी हुनुका यहाँरा खोजे जाएके भेले अ यापन सँगहतियवाके कहाँवा लजाएके भेले । अ पैणा देखवके भेले सुन्ते हुन्का उहे सिंहअवा तेने बात कर्लही नाही । हुनुकर एबे सिंहअवैमा हसइ देउनकही कसे कस्के हसइ फद्काना सिंहअवै तेने हुन्क सुन्ते बात कर्लही नाही । हसे तुइ उ छणके देउकही हुनुका यापन कुनुहु कुनुहु चिहुतिया, कुनुहु कुनुहु वाही एबे किरवा सबह देउनकही यापन दहिक रङवा फेरी फेरह् नाही । किछो सँगहतियावके कहाँले भेले अ कतहु जाएके भेले अ किचो देउन्कही एबे खतरअ वतरअ हतइ जौत । डर लागेवाला बात हतइ जौत हुन्का सुन्ते यापन दहिका रङवा सबह फेर्लही । हसे हुन्का सँगहतियाव सबह थाहा पौलही कि किछो हखइ बणइकी कि कहवा जाएके कहइ बणिय । कि यहाँरा सबह खोजके कहइ बणिय कि ।